بصراحة أفضل إنه يكون عندي ضعف مالي، لأن ضعف عمري يعني بكون أصلاً وجتها إنه مرة عجوزة وما أدري وش يصير حواليا، يعني خلاص بب بعيش شي نص عمر آخر، ما أدري بشيء أصلاً، وكأنه شخص بغيبوبة ما يدري، أو شخص مثلاً مو مهم جداً في الحياة، فأحس يعني مو عيشة هاي لا، يكون عندي ضعف مالي أفضل.